﻿Kua tembiporu, ani maquina jae mopeti tembiporu ikavigueva jare opaete ikirei guinoiva apaete mbae yaikuatiague, ani mbae ñañono yaikuatia jeva, jaema kua oime guinoi mopeti cerebro jeisupeva, jare jukurai jare jae oime guinoi capacidad, ipuere vaera opaetei mbaenunga informacion ñame supe jae oñovatu, jukurai oñovatu guira guira, mbaetima okañita jokogui, yande yaekayave imemoriape ñavaeta supe opaete kua tembiporu ikaviyeye